Ya´a region chi mani mandarina, naranja, limón yua kuu ja kajotainii nayuu ya´a soni jenoi depende a io nte'e na nani fruta ka jaa region ya´a citrica membrillo que sea noun io kaa jatainii yua kayeei.